Mah, dæto che mi no son unna persoña che gh'é cao mettise in mostra dieiva fòscia ciù un scrittô. Però gh'ò quella difficoltæ de stâ in mezo a-e gente ò anche d'aveighe a nòmina, dimmoghe coscì, no. A famma. Donca quello d'ëse famoso ò avvoxou a l'é unna cösa che a no m'à mai tiou.